باش طيب الروز، غدي تاخد كاس ديال الروز ، غدي ديرو في كسرونة، غدي تغسلو بالما بارد جوج ديال المرات حتى تحيد منو واحد الغبرة كتكون فيه بيضة، من بعد غدي تزيد عليه جوج الكيسان ديال الما، معلقة صغيرة ديال الزيت، شوية ديال الملحة، أو تحطو فوق البوطة لمدة عشرين دقيقة، من بعد كطفي عليه